Pine laana ndiwoowa nafata ko wallude laana <hesitation> tellaade, regde e leydi, doole mun ngusto. Malla kadi regde e leydi kadi haa heɓa doole ngam diwa.